muistatteko te miten sitä olutta tehtiin
se se oluenteko oli sillä lailla että ne pantiin tuota niin ohrat likoon ne pantiin likoon niin kauan että ne tuli pikkuisen itusuulle sitten pantiin uuniin ne ja siellä sotkettiin ja - imelöitettiin että ne tuli imeliä ne ohrat ja sitten niin kauan että ne sitten annettiin -- sekoitettiin että ne tuli sitten kuivaksi kuivia ja sitten vietiin myllyyn ja sitten semmoiseen ne oli jauhettu sitten pantiin niin iso iso puusoikko semmoinen korvo joko pyöreä tai soikea korvo että siihen meni montakin - tai kaksiko tavallista korvoa vettä ja sitten tappi siihen alhaalle siihen - viimeiseen - viimeisen vanteen luo tappi alhaalle niin siihen tappi ja sitten alettiin sillä lailla että ensiksi pantiin puita semmoisia johon oli tehtynä reikiä vähän niihin liistoihin puuliistoihin reikiä ne pantiin pohjalle ihan pohjalle niitä puita sitten käärittiin puhtaita olkia puhtaita olkia käännettiin monin kerroin ja sitten pantiin niiden puiden päälle ja sitten niiden puiden päälle tuota niiden olkien päälle sitten niiden olkien päälle niin niihin pantiin ne jauhot ne imellysmallasjauhot ja niitä pantiin paljon ja ensiksi pantiin vähän haaleampaa vettä että ei ne turtunut eikä - että ei ne palanut vähän haaleampaa sitten aina sitä myöten kuin ne kastui ja tulee vetiseksi sitten lisättiin jo lämpöistä ja aina kuumempaa ja kuumempaa että se imeltyi ja se annettiin sitten imeltyä siinä ja lisättiin vain ja no kun se oli sillä lailla - valettu imelöitetty päästetty astiaan sitten - otettiin tappi pois kun nähtiin että se on nyt ottanut voimansa jo siitä ja sitten päästettiin siitä se oli niin punaista ja kaunista voi kun se oli kun se sitten tapista päästettiin siitä alta tulemaan no se oli semmoista tavallisen lämpöistä niin kuin että ei hiiva palanut siihen pantiin sitten käyte sitten alettiin käyttämään sitä käytettiin niin kauan että se oli parhaanlaiseksi käynyt ja sitten tuota se pantiin pulloihin niin ja tynnyriin astioihin kaikkiin sitten täytettiin ja vietiin semmoiseen paikkaan että ei se enää päässyt käymään mikä käytti sen kovemmasti että oli väkevää mikä käytti miedommasti mutta muuten se tuli hyvää se oli imelää ja väkevää ja kyllä se oli hyvää olvi kun se - tehtiin sillä lailla siihen pantiin niin paljon sitä - mallasainetta sillä lailla - olvi tehtiin
oliko se käyte hiivaa vai jotakin muuta
no kyllä ne jo minun aikaan saivat - hiivaa vähän mutta että oli jo hiiva käynnissä mutta kyllä se oli kummallisesti mikä otettiin niin niin tuota se hiiva-aine silloin kun ei hiivaa vielä ollut oikein oikein saatu että sitä oikein saamalla että miten se alkuunsa oikein lähti tehtiin kaljaa ja siihen kaljaan kun se tuota pantiin niin tuota että käytettä niin sitä käytettä tehtiin itselle kasaan niin pantiin oikein puhtaita pellavan tai liinan tappuroita puhtaita ne kasteltiin siinä siinä vaahdossa sitten siinä käytevaahdossa siihen ja ne pantiin sitten kuivamaan ne tappurat ja annettiin kuivaa ja sitten - se on sitten pantiin ne lämpöiseen veteen kun piti ruveta rieskantekoon tai vehnäsen että se otti sitten sitä käytettä siitä tappurasta joo
se oli monimutkaista
niin niin siitä otettiin sitten mutta tuli se noin vähäläntäistä vaikka se silläkin lailla se oli ikivanhaa meidän esi- isien ja äidin semmoinen käyttämisen laita ja ne haki toisiltaan sitten vanhaa kaljansakkaa ja sitä - semmoisia sillä laitettiin mutta kun minä sitten jo tulin nyt isommaksi niin pikkuisen niin silloin oli jo sitten tämä hiiva että kun oluttakin noin laitettiin mutta kalja monasti toinen toiseltaan haki vain sitä periä ja sitä pantiin tappuroihin ja semmoinen on ollut se oli se oli monimutkainen kyllä ne on raskaan työn läpi mennyt ihmiset joo että kun sillä lailla niin tehdään
minkäslaista se viinankeitto sitähän teidän isä oli keittänyt
no minä en oikein muista että miten se laittoi sen ne sen alkuun miten miten ne oikein teki sen rankin sen nyt sen kun tuota mutta sen vain muistan että sanoi niin että suuremmat talot että keitettiin niin ihan niin monta vuorokautta heti yön päivän kanssa he oli keittämässä sitä viinaa kun se valtio antoi luvan että joka on iso talo manttaalin jälkeen niin sai keittää ja suuret pannut oli ja ei ollut juoppous silloin -- menossa kun ne kehui että ei milloinkaan ollut he juovuksissa vaikka nuoria miehiä oli kun he keitti sitä niin niin kehui että ei ei sitä kun maistettiin että minkä makuista mutta ei juovuksiin juotu milloinkaan ja monet tynnyrit lähtivät viemään sitten suurista taloista Pohjanmaalle sitä viinaa joo ja sitten pienissä taloissa sitten sai vähän aikaa jonkun vuorokauden mitähän keittää sitten pienellä pannulla manttaalin jälkeen niin ja että ja mutta minä en muista montako kertaa vuodessa sitä sai tehdä sillä lailla että saivat rahaa
mihin asti ne vei sitä
no Pietarsaareen ja Kokkolaan ne oikein vei sitä Pietarsaareen ja Kokkolaan ne lähti viemään sitä näkyihän niitä vielä niitä tynnyreitä olevan kun minä olin nuoruudessakin sitten vielä tallessa että sanoi niillä vietiin viinaa kaupunkeihin myytäväksi sitten niin mutta sitä se sanoi vain että se oli se oli ihmeellistä että kun ei juopuneita nähnyt ollenkaan se oli vain vilja että jotakin että sitä oli mutta sitä rahantuloa niissä koetettiin niin
minkähän verran siitä maksettiin siellä Pietarsaaressa tai Kokkolassa
no se ei tullut että minulta tullut - että kuinka kallista se sitten oli mutta sanoi niin että että tuota rukiita niin sitten ne osteli niin paljon kuin ne olisi saanut vain että rukiista se tehtiin kehui ja se mäski joka jäi sitten ne vei sioille ja lehmille sanoi sitä ruismäskiä tuli sitten paljon kun se tuli niin että - rukiista se oli tehty siihen aikaan
eikö sitä yhtään jätetty sitten itselle
no se nyt on tietty kyllä sitä sai jättää itselleenkin joo kyllä sitä sai jättää itselleenkin tarvisviinat että mitä noin tarvitsee taloudessa silloinhan ne sitä touhusi - sitten kun se pois - kieltolaki tuli niin sittenhän itse kukin osti se oli ostolupa sitten sai ostaa sitten kun sitten tuli -- muualle panimot mm
veikö jokainen omat viinansa kaupaksi vai lähtikö kylältä yksi mies niitä myymään
no kylläpä ne perheen jäsenet vain itse kukin talostaan niin minä kuulin että ne lähti sitten viemään ne ei tahtonut uskoa sitä viinakuormaansa kaikille niin että itse ne lähti se on nyt semmoista että että tuota - niitä pelkkoja ei taida olla että niin kuin pelkkoja vietiin Suomesta täältä kun vietiin pelkkoja Pietarsaareen ja Kokkolaan kun kolme viikkoa viipyi sillä matkalla
mitä ne pelkat on
ne on tukkipuita niin suuri ei muuten - ei muuten puut mennytkään kaupaksi kuin pelkkona - että ne tekivät laivoja niistä laivarannassa siellä Pietarsaaressa ja Kokkolassa otettiin ja kun ne hevosella kituutti sinne asti niin suuria tukkeja pelkkoja niin se oli sillä keinoin rahaa se oli raha kovalla silloin se piti sitä piti jotakin keinoa pitää kun isä toimitti että hän jäi äitipuolensa kanssa sitten sinne kotiin isä kolmekin viikkoa viipyi matkalla ja se toi suoloja sitten ja mitä häntä ei sieltä niin muuta ja vähän tarpeita mikähän oli niin sitten tahtoi tulla ihan hätä kotona kun ei hevosta ollut kun oli siihen aikaan vain yksi hevonen heillä kun hän oli semmoinen vähäläntäinen poika ja sitten äidin äitipuolen kanssa oli siellä
sinne piti vissiin ottaa paljon evästäkin mukaan
kyllä ja monessa kun paikassa olla yötä ja mennä se päivässä ja taas levätä ja hevosten kanssa ja taas lähteä
lähtikö niitä useampia miehiä yhtä matkaa
niitä oli ollut ihan monia kymmeniä hevosia niitä oli paljon hevosia kun ne pelkkoja veti kaupunkiin joo paljon niitä oli ollut
pitkä jono
niin pitkä jono niitä aina
tekikös ne muita tuommoisia pitempiä matkoja
miten
että tekivätkö muita pitempiä matkoja jotakin rahtimatkoja tai muita sitten
no ei ne mennyt muuta kuin Pietarsaareen ja Kokkolaan ja mikähän nyt Vaasaan ja sillä lailla se on Vaasa tännempänä sitten tuota niin sitten kun tuli se rahdin ajo että ajettiin puoteihin kaikki niin se oli Myllymäki sieltä sitten tuotiin kaikki kun Venäjältä tuli jauhot ja mitkä oli niin sittenhän niitä oli monet kymmenet hevoset kun ne ajoi rahtia puotiin tavara autoista ei ollut tietoakaan
oliko teidän miehetkin ajamassa
oli meillä oli kaksi renkiä kyllä ne ajoi paljon rahtia isä ajatti tuotiin paljon kun puoteihin niin jauhoja ja mikähän aina ja rinkulat ja jauhot ja kahvit ja sokerit ja kaikki kaikki ne oli hevosella vedätettävä niin
minkähän verran siitä sai maksua
kyllä kyllä se ei ollut paljon eiköhän se ollut vain viisi markkaa kuormalta minä muistelen että se oli viisi markkaa sai sitten ja kuusi korkeintaan niin kun Myllymäellä kävi niin kyllä se oli
kenelle kauppiaalle ne ajoi sitten
no niitä oli tuolla kirkolla paljon niitä kauppiaita siellä oli Malperia siellä oli siellä oli noita Sillankorvassa sitten oli ja niitä oli -- jos monenlaista sitten täällä itsellään oli täällä meidän Muittarin kylällä siinä oli Plathan ja Kristiansson oli kauan ja niin kymmeniä vuosia oli Kristiansson
oliko ne jo silloin ihan teidän lapsuudessa
oli ihan lapsuudessa sitten rupesin tulemaan jo - paremmin aikaihmiseksi sittenhän ne sitten se pääisäntä ihan kuoli jo itse pois sitten joutui se veli siihen se oli ainakin neljäkymmentä vuotta sehän nyt ei olekaan mitään kovin kauan kun se kuoli - mutta on voi olla parikymmentä vuotta
te ette muista semmoista aikaa sitten että olisi kirkolta pitänyt kaikki ostaa
kyllä kyllä minä sen muistan kun kirkolta kaikki tuotiin kaikki piti ja piti hypätä sanomaan toiselle käytkö kirkolla onko asiaa ja posti oli kirkolla kirkolta posti ja tahtoi kirjat myöhästyä ei milloinkaan ehditty pitoihin eikä muuta kauaksi kun -- unohtui jonkun lakkariin heti kirja se otti sieltä postista niin se unohtui sinne lakkariin ja sanoi herran jee täällä on sen talon kirjat niin ensimmäinen kauppapuoti tuli - tuohon Arvolaan niin ja se sitten tuota niin siinä oli pikkuinen kauppanen sitten vähän aikaa ja sitten - sitten tuli Plathanin kauppa ja sitten siihen Sillankorvaan taas ja muistanhan minä kun ei ollut ei puotia ja muistan kun Mahlulle tuli sitten ensimmäiset kauppiaat ja niin Alanen ja mikä se toinen oli sitten ja niin sitten tuli ne vasta sinne ja joo kyllä se oli kaikki kirkolla
käytiinkö siellä usein
no mikä asioita sattui kun sillä oli aina asioita mitä minkinlaista - eli muuta niin sitten sanottiin että tuopas minulle sitä ja täytyi
milläs pelin sinne kirkolle mentiin
no se oli - hevospeli vain että hevosilla matkorinki pikkuinen ja rikkaammilla oli sitten laitareet ja kappireet ja semmoinen pikkuinen kappireki jonka nyt kaksi henkeä eli yksi henki meni yksi niin sitten - kyllähän siinä oli olemistakin kun - pitkä matka istua useampia tunteja ennen kuin kirkolle - pääsee sieltä tullen kyllä siellä monta kertaa vilu puisti vaikka oli tamineissaankin
mistä kautta sinne mentiin
no sitä mentiin sillä lailla että kun jäät kesti niin ensin sitä täältä Muittarin kylältä lähdettiin tuota järveä Mahlunjärveä menemään Taipaleeseen ja sieltä kannakkeen poikki sitten jo sitten tuli Saarijärvi ja sitten siitä -- järveä myöten taas sinne - Matorantaan ja siitä vain sitten kirkolle se oli nättiä menoa kyllä mutta sitten jos oli jäät huonoja syksyn kevään niin sitten piti lähteä tuota menemään menemään tuota maantietä maantietä myöten
Mahlun kautta vai täältä toista puolta
täältä kautta aina mentiin kyllähän se oli ne kulutkin kun oli kun ei ollut tuota maantietäkään isä oli jo aikamies kehui että kun laitettiin tämä joka kirkolle menee ei muuta kuin kinttupolkuja vain mennä
sitä piti mennä jalkaisin sitten
niin jalkaisin ja hevosella sitten niitä semmoisia vähän parempia teitä mitä oli niin kuin nyt - esimerkiksi mennään metsään niin siellä on metsäteitä että hevosella vaikka ei ole maantietä niin sillä lailla mennään kyllähän se oli se kyllähän se oli niinkin kauheata silloin kun ei maantietä ei ollut Mahlun maantietä ei ollut tätä maantietä joo kun ne toimitti isävainaja kun hänen vaarinsa hänen isänsä tätiä haudattiin siellä Pylkönmäellä Pajunmäellä ja kun sitä lähdettiin marraskuinen pimeä aamu ja viemään eikä maantietä yhtään ja kun sai pahoissa paikoissa kantaa arkkua ja ja ja viedä ja sanoi että kyllä se oli toinen pimeä pimeällä lähtivät ja toinen pimeä kun tulivat ennen kuin se oli koko päivä rahdattu ja saatu hautaan niin ruumiit oli hyvin - viedä kun ei ollut teitä
arkutkin vissiin tehtiin kotona
kaikki arkut kotona nyt ei olekaan hyvin kauan kuin tuli tämä arkkukauppa se oli kaikki kotona tehtävä kyllä se oli kyllä se oli kummallista se ruumiin laittokin kun aamusella jo minähän muistan - olin iso tyttö kun aina kun meiltäkin kuoli vanhukset että aamusella syötiin kun lähdettiin viemään ruumista ja naapurit tuli kaikki laulettiin siinä ja ja tuota mutta se nyt on jo toista sataa vuotta pitkästi kun oli semmoinen että ruumis tuotiin tupaan se on minun vaarin täti ollut ja minun vaarini olisi pitkästi toisella sadalla minä olin - semmoinen vähäläntäinen tyttö mutta muistan kun se oli - se oli Pajumäellä emäntänä sanoi hänen tätinsä ja hän meni sinne niin kuin se oli ainakin - melkein sadan vanha se - se - se vainaja se oli niin vanha mummu jo kehui että sitten ruokapöytä valmistettiin he rupesi syömään niin sitten tuota niin tuotiin ruumis siihen keskelle lattiaa - kansi otettiin pois ja se katsoi sitten ruokapöytään siinä kun söi siinä katsoi
se oli niin kuin mukana siinä
niin niin mukana katsoi ja oli niin ja sitten kun tuota lähdettiin viemään sitä ruumista pois niin sitten kaadettiin rahit penkit tuolit kaikki suurella rominalla alas syrjälleen
no minkä tähden
no hänen kanssaan lähtee henget pois että ei se koskaan enää kummittele niin niin semmoinen aikakausi oli oli vielä silloin ollut kun minun vaarini se on nyt toistasataa pitkästi niin niin sillä lailla heitettiin niin
pitikös papille maksaa siitä hautaamisesta jotakin
kyllä se kyllä se on ollut kyllä siitä piti maksaa ja sitten jos talon vanhin kuoli niin että vanhin siitä talosta niin piti antaa lehmä lehmä aina papille
se piti viedä kirkolle
niin pappilaan viedä joo se kuului ja mutta se on pantu sekin nyt pois jo semmoinen kauppa
mitäs muuta papille piti maksaa vuodessa
no kyllä se rahaa raha oli sitten vissiin siinä oli minä no mutta minä en - oikein sanoa että oliko se että rahaa piti antaa siitä hautuusta mutta kastamisesta kun lapsi kastettiin niin silloin täytyi antaa ja minä vielä muistelen eiköhän se ollut seitsemänkymmentäkö viisi penniä vai mitä se oli semmoinen aika kun raha oli niin kauheasti arvossaan joo mutta sitä hautuuta en muista että oliko siinä silloin vielä - että oliko jo rahakauppa mutta sen tiesi että talon vanhin kun kuoli niin annettiin lehmä se oli se saava
mitenkäs tuo lapsen kastaminen kun täältäkin asti täällä syntyi niin vietiinkö ne kirkolle vai kävikö pappi täällä vai
kyllä ne vietiin pappilaan ja kirkolle kyllä se oli harva joka papin kotiinsa toi ei sinne se piti viedä ja niillä oli vielä semmoinen uskonto niin että se pitää pian kastaa ei saa kastamatta lasta pitää niillä oli heti semmoinen mieli että heti kiivaasti sitä koetettiin kasteelle
mitenkäs talvellakin ihan pienet lapset
no ne koetti panna ne isoihin huiveihin kääriä ja syliinsä niin että kyllä ne niitä vei vain että ei ne saanut olla viikoittain niin
mitenkäs tuo lapsen syntyminen eihän kätilöitä täällä ollut eikä
kyllä se oli semmoista se syntyminen että minä tiedän niin paljon siitä kun olen itse ollut vähän niissä olen ollut montakin jo vähän niin kuin niin kuin apuna ja auttamassa ja siinä kun tuota niin ei mitään muuta kuin sauna pantiin lämmitä kun se aika tuli kylpeä kovasti siellä odotti pahnat saunan lattialla oljet ja sinne äiti makaamaan se oli synnytyspaikka naapurin toinen vanhempi - ei - toinen naapurinmuija haettiin sinne sitten että ei ihan yksinään mutta monasti saivat olla - yksinään tekivät ne ja sitten sitten tuota niin monihan sai ihan vain niin että mikä juoksi minnekin piiloon niin kuin muilta ihmisiltä että on ihmisiä kun oli yksi ainoa tupa ja miltä tuli navettaan ja mikä minkin että lapsi -
ja hengissä säilyi
ja lapsi sylissä että siellä sitten sanoi en hän vähän niin kuin kajosi kun siellä oli ihmisiä tuvassa niin hän tuli tänne niin kuin - olemaan ja nyt hänellä on sylissä joo
miten ne jaksoi heti lähteä liikkeelle
no ei sitä tiedä mutta heti ne lähti ei ne paria päivää enempää levänneetkään silloin ne lähti jo kaikkia touhuun joo ihan ennen vanhuuden aikaiset ihmiset että ei siinä eihän niitä kätilöitä nyt ollutkaan mutta oli niitä jo silloin kun minä olin tuota jo aikaihmisenä niin oli yksi kätilö täällä aina niin mutta sitä ennen ei ollut muulla muualla kuin Jyväskylässä
ja kuka sieltä sitä ehti hakemaan
niin ei kyllä ne kertoi sitten että paljonhan niitä nyt kuolikin mutta ei niin paljon kuollut kuin olisi luullut kun ei mitään apua ollut muuta kuin vähän niitä kuoli siihen katsoen kun ei silloin muuta kuin oppimaton oppimaton toinen nainen niin joka ei tiennyt mitään että kyllä se on ihme kun niitä niin vähän kuoli siltään ne oli ihan luku ihminen mikä oli meni se oli se sauna kyllä että kun ne lämpisi siellä ja olivat ja kylpivät se oli kyllä hyvä
niin se tappoi vissiin kaikki basillit
niin ja sitten se lämpöistä tarvitsee semmoinen ihminen ja muuta niin se se niillä oli synnytyspaikka sauna oikein ja sitten se oli niin että että kyllä se moni moni sai mikä minnekin että sen aikaisia niin kyllä se oli kun yksi lähti täältä Muittarinkin kylältä menemään tuonne Pylkönmäen rajalle asti viisi kilometriä matkaa ja talvinen ilma kova ja kun se onneton sai siellä matkalla sinne korpeen jossa ei ole yhtään kylää välillä se viiden kilometrin sisällä pelkkää korpea minä olen kulkenut siitä ja se sai siellä lapsen ja ei muuta kuin hameeseensa kääräisi vain ja kulki niin kauan kuin tuli - eteen sitten mökki ja sinne mökkiin meni ja lapsi parahti itkemään kun meni mökkiin ja emäntä siellä siinä mökissä säikähti niin kauheasti että voi yhtä kaikki mitä hänen pitää nähdä nyt on - nyt on tuolla lapsi itkee ja tämmöinen pakkanen ja viisi kilometriä on matkaa sanoi ei se ollut se nainen taanaankaan kun mikäs tämä on ja kulkea semmoinen matka ja kantaa sitä vielä minä tunsinkin sen ihmisen
olisi luullut että se lapsi ainakin
niin olisi - mutta siitä kasvoi kunnon ihminen niin näin kova - niin ne oli karaistuja näin oli ihmiset siihen aikaan joo sitten yksi sai maantielle vain hyppäsi tuvasta maantielle ja ja siellä häpesi tuvassa ihmisiä mökissä meni sinne että hän tuolla kuljeksii maantiellä ei hän ilkeä no se tuli sen siellä maantiellä sitten syliinsä otti ja lähti menemään
on se kumma
niin sitten yksi sai heinäpellolle ja veneen kokassa oli sitten - vettä joka oli aurinko lämmittänyt siinä siellä huuhtaisi lapsen ja otti syliinsä meni tupaan näin ja ne on tosia ei ne valeita ole ne on tapahtunut täällä niin
ja taitavat olla elossa vielä ne lapset sitten nytkin
no se meni Pietarsaareen se - ja siitä tuli semmoinen karskiluontoinen mies kun se oli niin karaistu ja se taisi sitten joutua siellä rikosten teille ja linnaan ja kuoli
no mitenkäs kesäaikaan kuljettiin kirkolla
no se mentiin tuota maantietä myöten hevosellahan minä nuoruudessani sisaren kanssa se oli kova hevosmies se minun sisareni se oli että sai miehet lähteä koettamaan voimia sen kanssa kun se ohjasi ja telläsi valjaisiin ne miehet ei pysynyt ohjaksissa niin kuin se nousi hevonen pystyyn eli maahan ei sillä ollut väliä se oli se minun sisar joka tuotiin Muittarille ja se ajoi tukkejakin monasti ja kaikkia ja sillä lailla meni ja me - minä monta kertaa sen kanssa lähdin sitten me ajettiin kirkolle ja sitten kun ei hevosta - no rennottu hannottu ottaa niin sitten lähdettiin soutamaan tuo Mahlujärvi ja siitä vain sitten kun soudettiin Taipaleenlahteen siitä kuljettiin Lahdenaholle ja siitä lossille ja ja lossista sillä lailla ylitse ja sitten kirkolle mutta kyllähän siinä kovasti voimia kysyttiin kun minä monta kertaa kun siinä hautuumaa ensimmäinen hautuumaa niin pappi tuli hautaamaan parhaiksi kun me kanssa oltiin siinä ja oli ensiksi lypsetty lehmät ja tehty työt ja sitten lähdetty soutamaan ja kulkemaan semmoinen matka niin kyllä siinä oli silloin nuoruuden voimia vielä kovasti
minkä verran sitä selkää tulee kilometreissä
no eikös tämä nyt se on niin että kun lähdetään niin kyllä sitä kolme kilometriä jos ei neljä kun lähdetään menemään niin - täältä Muittarin Koskelta nyt siitä Kuikkalan rannasta Riekonkoskelle tämä väli kyllä se - ei mene kolmeen kilometriin taida mennä niin niin että tuota sitten taas jalkapatikassa ei siinä maantietä ollut ne oli vain noita kinttupolkuja sitten kun lähti menemään lossille sitä mentiin vain sitten Laiaholle ja Varvikolle ja siitä sitten Mäkelään ja niitä semmoisia kylävälisteitä niin mutta mentiin sitä harva se pyhä oltiin vain kirkossa se oli olevanaan niin mukava mennä kirkkoon siellä tapasi tuttaviaan ja semmoista siihen aikaan ei ollut iltamia eihän silloin ollut iltamia ei ne nuoret paljon nähnyt eikä muuta ollut mikähän nurkkatanssit täällä talkootanssit ja häät ja kuuliaiset semmoiset mutta niin kuin nyt on ainahan ne on niitä iltamia ja kaikkia niin ne oli semmoista kun oli siellä näki kaikkia tuttaviaan sitten ja ja se oli tullut tyyliksi se oli tullut tuota kun silloin kun isäkin oli nuorena niin silloinhan mentiin ja oli kirkkoveneet isot silloinhan ne meni joka pyhä silloin oli Taipaleen siellä Saarijärvessä suuri kirkkovene ja täällä Ähtävärannat niin kirkkoveneet heti sitä vasten Pylkönmäellä ei ollut kirkkoa niin sieltä tulivat niin Pylkönmäeltä sitten niin tänne Rantakylälle olivat yötä ja menemään kirkkoon niin eihän se ole Pylkönmäen kirkko ole ole kauan ollutkaan siellähän tuota niin isäkö tainnut olla aikamies kun sinne vasta kirkko tehtiin niin kuin rukoushuone ja Rahikaisenko se kehui olleen ensimmäisen siellä joka se oli kansakoulunopettaja sanoi se saarnasi niin
oliko ne suuria ne kirkkoveneet
oli oli ne isoja mutta minä en nyt muista nytkö kuinka ne oli mutta monisoutuisia paljon niihin pantiin pitkästi toistakymmentä henkeä ja kymmenen ja niitä oli monet kirkkoveneet ja Riekonrannassa kirkkoveneet Saarijärvelle kaikki lähti sitten täältäkin moni - mennään Riekonrantaan siellä on kirkkoveneet kyllä ei nykykansa lähtisi enää semmoiseen semmoiseen menoon
niin se on raskasta soutaa
voi raskasta soutaa ja monta kertaa kun tuuli että valkopäässä vain vaahtosi ja vastatuuli ne veti vain mutta kun ne oli tottunut siihen että ruumisraukkaa rääkättiin se oli niin totuttua siihen että sitä mentiin vain ei sitä tiedetty niin
milloinkas rupesivat postia kuljettamaan useammin viikossa oikein noin säännöllisesti
kuinkahan oli vuosiluku silloin kun kyllä se oli minun - minä ollut silloin vasta kun siinä olinpa minä siinä rippikoulua ikäinen melkein kun tuota ne lähti sitten tuomaan tänne Muittarin kylälle puotiin että tuotiin sitten mutta kun en minä muista yhtään että kuka se vakituinen postintuoja niin siinä ollut enhän minä tiennyt että - eikä - että mikä sen sitten joku - aina mm kylläpähän se oli niin että joku otti kirkolta taas ja toi sen nipun vain sitten kun sanomalehdet ja muut ja ja kun ne sitten niin - sanomalehtiä tuli niin harvalle minä olin jo kahdennellatoista sitten kun yhteisiä lehtiä tuli itse kukin luki ja antoi toiselle niin mutta siinä oli vain koitos että kuka osasi sanomalehtiä lukea kun oli oppinut lukemaan historiat ja katekismusta ja aapisia ja muita ja semmoisia jotka oli tuttuja ja aina oli uutta sitten kun sanomalehti oli se oli uutta niin kyllä se kävi niin kankeasti niiltä niin niin että se oli kankeata vanhuudenaikaiset ihmiset ne oli - moni hyvin huonolukuisia lukutaito oli huono
sehän selvä kun ei ollut koulua
niin ne pakkasi olemaan ja se teki vielä pahempaa jälkeä ne ei osannut oikein niitä nuo menetellä niiden kanssa kun ne - kinkereillekin vietiin luetukseen ne menivät niin - ja niiden oli niin kuin pakko mennä niin kuin - jotka rippikoulua aloittivat ja lapset ja ne oli sitten niin että mentävä sinne ja sitten kun ei luku oikein käynyt niin ne hirveästi intosi papit niitä että minkä tähden sinä olet niin huono mene häpeämään survoivat pöydän alle ja yksikin tuolla Karstulassa kun - pojan survaisi pöydän alle niin äitinsä sanoi niin kun pappi survaisi niin että koiran virka siellä on tule pois poikani poika tuli ja kaatoi pöydän heti tullessaan niin äiti kehui aina toimitti että miten kävi sille niitä ei olisi pitänyt ei niitä olisi saanut innota ne tuli niin kovasti semmoiseksi sitten niin ne kärsi siitä minä näin ne kärsi kovasti kun yleisön joukossa
kaikki kuuli sen
kaikki kuuli ne heti sanoi että sehän oli niin huono lukemaan - papit kuului intoavan hirveästi kun sillä lailla huonosti kun Kekkonen aina vielä sanoi että oli niin ja niin vanha eikä olisi tunne puustaveja ja niin ja niin vanha eikä - osaa tavata no mitä - suuren yleisön joukossa silloinhan oli luetuksessa väkeä ei niin ei mikään pahaa ei saisi niin puhua niin niin kyllä minä monta kertaa ajattelen kun näitä kansakouluja ruvettiin rakentamaan siinä nousi kova kovaa vastaan ne panivat kovasti vastaan että sehän vie -- pitäjät nurin ennen kuin ne on nyt pidetty kaikki yllä ja tuolla lailla ja ne olisi antanut ennen olla lapsensa lukematta sanoi kyllä työ orjan opettaa reki varsan vaatii että kyllä ne täytyi oppia eikä ne herroja tehdä niistä kumminkaan eihän niistä herraa tule ei pitää mennä kuokkimaan peltoa ja olla tuolla työn raskaan raatajia ei ne siitä tiennyt karjanhoito ja kova kuokkiminen kytöjen kuokkiminen suuria ojia kaivettiin se oli kovassa leipä mutta nyt kun apulanta viskataan vain sinne kyllä kasvaa - eikä renkää ojia kaivaa ollenkaan salaojia tehdään ja niitä se on niin helppoa olisi mutta ei ne siltä nyt välitä siitä - se on tullut niin kuin kyllästyneet vain siihen ja
se on liika helppoa vissiin
niin tottahan ne - jo minä sanoin että älkää ihmisrukat vihatko noin maata ja kun noin helpolla tulee että voi niitä aikoja kun leikattiin vilja ja vedettiin kovasti siteillä kiinni ja - vietiin riiheen ja siellä kuumassa riihessä niitä hakattiin - ja puitiin ennen kuin saatiin vilja se oli monen vaivan takana nyt kone jyrskyttää irti ne nyt jyvät ja viedään kuivaamoon ja ja siltä sitten kansa vain tyytymättömiä kyllä se monta kertaa panee minut ajattelemaan että miten ne noin on
kyllä ne ymmärtäisi kun ne olisi vanhan ajan nähnyt
kun - itse on kuusikymmentä vuotta niin kuin minäkin kuusikymmentä vuotta minä olen navetassa käynyt joka päivä kuusikymmentä vuotta tuolla tehnyt noita toisinaan minä olen tuskaantunut noin ajattelen itsekseni että minkä tähden minua ei ollut muuta virkaa että minut on tämmöiseen että minulla on aina tämä touhu yllä vaikka kyllähän se on ollut sekin se on ollut ihmisille hyvä yhteiskunnalle hyvä katsos kuinka paljon on valmistettu tuota ihmisille ne on on myyty kauhean paljon niin kuin kotona sitten jo kun ruvettiin ostamaan ja tuollakin niin on sikoja lampaita lehmiä voita aina ja se on yhteiskunnan eteenpäin viemistä
niin
se on yhteiskunnalle hyöty se on sille alalle niin minä olen sanonut että se on määrännyt minut tuommoiseen vaikka en minä siitä oikein että se on ollut kyllä raskas virka siinä pitää lähteä aina ja aina niin kuin kiire ja sitten kun on noin semmoinen pieni elämä pitäisi olla kaikki että kun ne saisi niin kuin kuntoon että vedet tulisi ja menisi ja kaikki mutta sitä tulee niin pienissä taloissa niin paljon semmoista ka renttuamaa ja kantamaa ja tekemää nythän niitä jo nykyaikana tellätään vedet nousemaan ja menemään mutta siihen aikaan kun minäkin nuorena ei siitä paljon tiedettykään että muuta kuin sanottiin että herroilla kaupungissa vesi tulee niin ei sitä ollenkaan mutta kyllähän se monta kertaa ajattelee että tuota miten veikkoset ne jaksoi kantaa kun oli kaksikinkymmentäviisi lypsävää monessa talossa olihan Riekossakin semmoinen määrä meiltä meni vielä palvelija sinne ja oli neljä vuotta ja kantoi vedet oli ja yöllä tuli lehmät kotiin aamupuolella yötä olihan siinä sitten lapsenpiika ja kaksi karjapiikaa
sitten yöllä ruvettiin vasta lypsämään kun ne tuli kotiin
joo hyvä kun saivat sydänmaalta pois kun meinasivat olla monta - vuorokautta lehmät oikein suuttui niin ne oli heti pari kolme vuorokautta ennen kuin ne löysi sieltä niin ja syksypuoli ja kävi se piika sitten kun joka oli niin että voi voi kun minä täältä lähdin meiltä sitten niin sanoi että kun ihan olkapäihin rupesi rupia tulemaan kun niin paljon piti vettä kantaa ja aina ajatteli minä minä päivänä minä päivänä minä lähden pois ja meni vain että neljä vuotta oli joo siihen tottui sitten joo kyllä se kyllä se oli semmoista raatamista että mutta kansa oli siltä tyytyväistä ne oli iloisia - ne oli tyytyväisempiä kuin nyt nyt ei ne tahdo tyytyä
ne ei osannut vaatia mitään sen enempää
niin se oli justiin että ne ei osannut vaatia mistä sitä vaati kun ne ei tiennyt että on olemassakaan sitä mutta ihmiset koettaa nyt vaatia kun ne näkee toisillakin näkee nyt autoja näkevät kaikkia monenlaisia kulkuneuvoja niin
milloin te ensimmäisen auton näitte
no jopa minä olin kahdenkymmenen vanha se oli semmoinen avonainen auto siinä ei ollut tuota ollenkaan ne istui vain siinä niin kuin jossakin istuimilla ja topattu se ja se mennä hyrrytti vain ja ja tuota se tuli se Arppe meille tohtoriksi ja minä olin tuolla kirkonkylässä niin ne sanoivat että voi voi nyt meille tulee lääkäri ja ja tulee autolla silloin kuulin auton nimen ja - katsoin sitten mutta se oli semmoinen se ei ollut tämmöinen ollenkaan se auto ne istui siinä vain ja että mikä peli se oikein ja miten se oli silloin tehty niin
eikö sitä ihan pelätty
kyllä ne - ensiksihän kun tuli kuorma-auto niin ne hyppäsi kaikki katsomaan ja juoksi ja katsoivat sanoi katsoa nyt kun auto on että kun tuossa pääsisi vähän matkaa maksoivat paljon joka kuorma-autossakaan vähänkään matkaa pääsi niin niin se oli voi paikkaasi sitä kaikki on myöhällä tullut tämä sillähän minä sitä ihmettelen että kun kaikki mitenkäs minä olinkaan minä olin viidennellätoista kun tuli niin niin karhi ensimmäinen semmoinen ja sitten olin jo kolmannella kun tuli hankmo sitten olin kahdenkymmenen vanha kun tuli niin tuo niittokone ja kahdennellatoista minä olin silloin kun tuota niin tuli meijeri niihin taloihin mitä nyt olin kymmenen ja siinä yhdeksän kun oli tilattu yhteinen meijeri semmoinen joka otti kermoja vastaan ja -- laittoi voiksi ja ulos se oli sen talon isäntä jossa minä nyt olen niin se vanha isäntä niin silloin
no minkäslainen karhi oli ennen kuin tuli ne ostokarhit
missä oli
niin että minkälainen karhi oli ennen kuin tuli se semmoinen ostokarhi
karhi no se oli jousikarhi sitä sanottiin jousikarhi mutta ensimmäinen karhi niin teki minun isäni se oli piikkikarhi semmoinen - että rautapiikit siihen ja - nikkari teki ne puuosat ja sen jäljestä tuli jousikarhi ja jousikarhin jäljestä tuli hankmot ja ahkeret ja semmoiset ne pieksi sitten mättäät ja kaikki tyynni pois että ei siellä enää naisten rengännyt kuokan kanssa kun naiset oli siellä pellolla ennen ja seppien tekemät kuokat raskaat - seppien tekemät niin taikot ne oli raskaita ja niillä tehtiin kaikki joo että
kukas täällä oli seppänä
minun isäni on ollut - poikamiehenä ja se oli vieläkin kun tuota minä olin jo aikaihminen se vielä takoi se oli seppänä ja kengitti hevoset ja oriit ja joo ja kallitsi viikatteet ja sirpit ja nyt on sitten niin oli sitten seppänä joka kuoli nyt sitten nämä nyt ihan lopulla tuo tuo Pikkulan vanhin poika ja niin sitten Mahlulla oli sepät ja niitä mutta niin kauan kuin isä jaksoi niin se oli seppä seppänä sillä oli seppäpajat ja mm
no se paja on hävinnyt pois sieltä
pois on hävinnyt jo ne olettekos te noita ennen aikaisia leninkejä
en olen nähnyt enkä tiedä minkälaisia ne on
tokko - jaa eihän se Saarijärveä Pihtipudas ole joo ne ne oli kanssa monen tyylisiä minun muistini kyllä ne on reijattu voi paikkasi minkälaisia
minkälaisia ne ihan vanhimmat oli
ne on nyt joka on niin tuota niin kahdeksankymmentä vuotta takaperin niin se oli pitkähelmainen hoikka röijy se oli kiverretty ja tänne nivusten päälle helma ja edestä vain niin napit napit vain tiukkaan meni sitten siinä helmaan ja sitten kolmesta pietimestä tehtynä niin sitten leveästä niin oli sitten se hame kureita oli että edessä nyt ei ihan niin mutta melkein sitten ylen ympäri ja kyllä se melkein niin kuin puoli metriä veti maata maata senaikainen
miten se helma sitten kesti
no kylläpähän se täytyi korjailla kun se tuli sitten joka-aikaiseksi mutta kun ne juhliin meni niin semmoinen oli se täytyi vähän lyhempi olla kyllä se oli joka päiväkin hirveän pitkä mutta tuota oli vähän mutta se juhlaleninki oli semmoinen
minkälaisesta kankaasta se oli
no sai silloin vielä että semmoisia ulkolaisia kankaita että semmoisia hienompia siihen aikaan että joka vihtoriinia oli ja sitten se vihtoriini oli oikein tyylissä siihen aikaan ja mirinoota ja semmoisia ja sitten siitä kului pikkuisen aikaa olisiko niin kuin siinä kahdeksan yhdeksän vuotta niin sitten otettiin se helma pois sitten muutettiin jo että hakasilla pantiin kiinni hameen kaulukseen sitten hakaset ylen ympäri leninki niin lyhyinen tehtiin että se hakasilla sitten kierrettiin kiinni ja sitten niitä luita pantiin noin kaksitoista
siihen yläosaan
ne oli semmoisia - ja se oli siinä päällä vaate että se pysyi suorana niitä pantiin neuleen päälle hihat oli sitten kyynärpäihin asti niin tuota niin hyvin suuret yläosa ja kyynärpäistä myöten alhaalle niin oli kauhean kiinteät semmoinen oli muoti sitten silloin mutta sitten rupesi tulemaan puseron ja tämän hameen tyyli puserot vaihtui vaikka minkälaisiksi milloin ne oli kokettiset ja milloin ne oli suoria milloin minkinlaista
minkälaiset kaulukset niissä oli
no oli se oli ne kaulukset ihan - ihalla niin niin niin kaulaa myöten heti ylhäälle ne oli ja niissä leningeissä se piti olla ihan ei pää - kääntynyt paljon ja niihinkin sitten kaularöyhelö oikein hieno semmoinen kuin pitsikäinen se vielä pantiin ja ne oli sitten semmoisilla pönkillä nojattu että niin että ne ei saanut mennä kasaan nekin niin että ne antoi jälkeen vasta kun näin käänsi päätä niin sitten rupesivat jo niitä kauluksia ottamaan pois ja sitten koettivat sillä keinoin mennä että että sitten jo kaula paljas ja se tuntui niin kummalta kun kaula jäi paljaaksi että ei tahtonut osata olla tämä on ruma sanottiin
mutta eikö se ollut kankea ja hankala se korkea
kyllä se oli ja kun se topattiin vielä kovasti että se pysyi suorana kyllä se oli hankala ja kuuma kuumalla ilmalla mutta kun se oli muodissa ja siihen oppinut niin sitten oli hame - silloin kun se niin lyhyeksi pantiin se helma niin silloin ei ollut kuretta enää se pantiin ihan siloiseksi se oli heti yhtä siloinen täältä ylhäältä ja niitä tökittiin vain sitten sillä hakasilla kiinni
no minkäslaiset arkivaatteet oli
no ne oli samaan muotiin ne oli ne arkivaatteetkin tehtiin sitten vain että ne piti olla niin
olko ne heti niin korkeakauluksiset
kaikki tehtiin korkeakauluksiset kaikki ne - olla mutta joka nyt ihan -- arkivaatteeksi oli tehty niin täytyi ne väljemmät vähän olla ne pantiin niin kiinteät niin että ennen kuin ne hakaset oli edessä niin se leningin niin sehän piti kinnata niin että niin kuin voimia oli ennen kuin ne saatiin että se ihmisen veti niin hienoksi joo olen minä katsonut noista kuvista kun joku että kyllä minä noita jo näin tuommoisia
taisi olla teillä itselläkin
oli oli jo itselläkin nuoruudessa
no minkäslaiset oli alusvaatteet
se oli kummaa oli liika pitkälle mentiin ennen kuin tuli - niin niin tuota niin housut naiselle se oli jo pitkälle mennyt aika nehän oli jo siinä niitä - siinä että kun ne ensimmäisiä rupesi tekemään minähän olin jo siinä toisella kymmenellä kun sitten rupesivat naisille tekemään housuja ne oli vain ne hameet mutta paljon siinä oli hameitakin kun pantiin päälle
no kuinka monta
ensiksi pantiin semmoinen lyhyenläntä hame se oli niin kuin palttinaan kudottu juovikaiseksi sitten pantiin oikein kaunis palttinaan kudottu punaisilla ja valkoisella ja - villin kanssa punaisen semmoisen kankaan kanssa tehty sitten juovitettu ja viistottu helma se pantiin toiseksi sitten pantiin oikein hieno valkoinen hame itse virkattu hieno komea pitsi leveä se se pantiin sitten sen hameen päälle taas ja sitten tuli vasta päällyshame sillä lailla on kun lähdettiin niin eihän siinä nyt oikein niitä housuja niin mutta - sitten kun tuli housut niin eihän ne muuta kun niin että takaa kiinni vain pantiin kaulus näin ja se oli sitten auki muualta joo sitten rupesivat jo vähän pitämään että - sanottiin että onko sinulla umpinaiset housut vai tuommoiset avonaiset sitten tuli - ne oli flanellista tehty ei niitä muualla itse tekivät sitten mutta kyllä se oli kauan aikaa kun minun lapsuuden ikää niin ei muuta kuin tuonne hangessa kulkivat ja piiat ja monet muut oli niin kuin - kyllä oli polvet punaiset kun meni hangessa eikä ollut tietoa ettäkö niitä pidetään ja onko olemassa niin villasukat nyt oli että silloin villoista muuta ei ollutkaan oli kuinka kesä kuuma hyvään niin villasukat jalassa paksut villasukat
oliko ne täyspitkät sukat
oli polven yläpuolelle
milläs ne pysyi kiinni
siteet itse kudottiin siteet sitten sidekangas sitten oli ja mustalaisilta otettiin noita sidekangashan se oli heti ja siteet sitten aina sukissa pitkiä olikin ne siteet
minkä näköisiä ne oli
ne oli tätä sormea leveitä semmoisia ne oli lohenpyrstöisiä ne oli hammaskaisia kaikkia ne oli ne oli hyvin paksuja semmoisia että ne oli hyvin paksujakin ja - ja oli hienoja miten minkinlainen oli kudottuna nehän ne oli heti eihän ne muusta tietänytkään kuminauhoja ollut olemassakaan
minkäslaiset naisten paidat oli
kivijalkapaidat ei ole tainnut neiti kuulla niistä kivijalkapaidoista
ei
joo palttinasta tehtiin yläpuoli kun oli oli tuota niin sitä oli nyt minä olin semmoinen vähäläntäinen tyttö niin sitten - piikkoa pellavaista eli liinoista kudottu piikkoa joka oli niin kuin hantuukikangas se tehtiin sitten tästä vyötäyksestä vähän alas päin niin sitten se oli sen näköisestä tellätty palttinaa sanottiin kivjalkapaitoja ne surkosi niin kuin vähän palttinaa että ne sai siinäkin itse omaa teollisuutta että ei rengännyt ostaa ne oli taas ne palttinapaidat niin ne leikkasi sillä lailla että viistot toiselle puolelle ja toinen oli kanssa puoli viistottu ja sitten tänne kyynärpäähän asti hihat ja kainalotilkku ja sitten leikattu edus niin niin semmoiseksi avonaiseksi joku telläsi napilleen sen paitansa sitten niin semmoiset oli naisten paidat
olikos minkäänlaisia liivejä
no oli niillä sitten niin niitä omatekoisia - että itse leikkasivat niin kuin hoikan röijyn ja sitten niitä koettivat sitten päällään että ne aina ne sitten kiristi ja kiristi aina päästivät ne kiinteämmälle että semmoinen se sitten oli niin kuin hoikka röijy niin pitkähelmainen ja että itse ne koetti sitten niitä tehdä melkein joka paikassa joka kylässä että liivit itselleen niin kyllä se hyvin alkeellista oli sitten joku kävi markkinoilla ja otti palttoot itselleen juutalaisilta ja niiltä niin sitten että saivat palttoot ja
olikos muuten päällysvaatteita
no olihan se tuota päällysvaatteita melkeinhän ne moni sieppasi miesten nutun vain naulasta kun ne lähti naapuriin mutta sitten oli niitä toppapalttoita jos kirkolle eli muualle meni villatakit tuli vasta käytäntöön minähän olin jo pitkästi kolmannella kymmentä kun villatakki ensi kerran tuolla koneella kutoi eihän niitä ollut puodeissa koneet kutoi sitten ne itse kehäsi langat ensiksi sitten tuli vasta nyt nyt sitten niin ne on pysynyt sitten ne villatakit mutta ne kutoi kesäkankaaseen ne kutoi pitivät niitä kesäkangasnuttuja semmoisia kudottiin miesten kankaaseen villalangoilla niin siitä sitten saatiin niin että ja joka-aikaisia ja kylässä niin ne oli sitä omaa teollisuutta melkein kaikki
tehtiinkös yleensä kaikki vaatteet itse
no kylläpä ne melkein opetteli kaikki neulomaan kun ne tuli semmoisia että ne nyt ei ollut niin niin kuin nyt muodin perässä oli ja pitää käydä ne tuota olihan niitä nyt räätäleitäkin että teki mutta paljon ne kutoi teki itselleen ja se oli vähän semmoista ylpeyttä kun ne nauroi pian ja sanoi että kun ei itselleen tee leninkiä eikä itselleen vaatteita kyllä nyt itselleen niin
että sitä piti osata
mm se oli se teollisuus semmoista että nauroivat että eihän se osaa että piti osata
minkäs verran sitä tuommoisella nuorella naisella piti olla vaatteita
sitä piti olla siihen aikaan paljon se piti olla kolmattakymmentä pitkästi kolmattakymmentä leninkiä joo sitä sanottiin pian että eihän sillä ole sillä nähdä vaatteita eikä mitään olevan kuin joku se piti olla niin paljon kassassa että noin jos miehelle menee että sanottiin että sillä on nyt - leninkejä paljon vaatteita
no mitäs muuta vaatetta
paljon piti olla täkkejä ja nahkaisia ja tyynyjä kapioita tekivät kovasti täkkejä tikattiin monet itse kudottiin ne ja tikkasivat ja sitten hantuukikankaisia ja pellavakangasta alusia ja kun pellava ja liina viljelys oli sitä ne hyrräsi ja kehräsi ja kutoi ja niin sehän oli oikein halveksittu jolla ei vain ollutkaan mitään sanoi että eihän sillä veikkoset ole makuuvaatteita eikä mitään piti olla niin laitettua
entäs sukkia ja kenkiä
sukkiahan ne kutoi ihan niin että heti kuinka paljon hyvään kun ne oli siihen - ennen vanhaan oikein niin että piti antaa kun niitä häitä pidettiin kaikillehan nyt häät pidettiin melkein piti olla - soittajalle sukat puhemiehelle sukat ja mummulle vaarille sukat tädeille enoille että sedille niin kaikille niin olla sukat siinä kysyttiin sukkia ja sitten tuota vielä olla mummulle ja vaarille paidat ja puhemiehen emännälle paita ja leninkikangas mummulle ja makuuvaatteet mummulle ja
siinähän piti olla vaikka kuinka paljon
niin paljon paljon siinä sai olla se piti olla niin ja sitten itse tekivät - nuo nenäliinakankaatkin niin piti antaa nenäliinat sitten kanssa jokaiselle olla ja se paita ja sukat
sukulaisille
niillä oli oikea semmoinen - niin sukulaisille morsiamen piti jakaa sillä lailla morsiamella piti olla kaikki joo oikein - vanhuuden tyylissä vielähän se oli kun minä olin aikaihminen tyylissä
pitikö teidänkin jakaa
no minä en pitänytkään häitä mutta annoinhan minä siltä